في أوقات فراغي أحب إني أسوي أكثر من شي ممكن مثلاً أنزل أتمشى في الشوارع، أنزل أتسوق، أو ممكن مثلاً أرسم، ممكن أغني، ممكن أشوف مسلسلي المفظل يعني ما أسوي شي واحد بس دايماً أحب أسوي أشياء كثيرة، وبطبعي ما أحب أحلس وبس لا أحب أسوي أنشطة كثيرة وممكن في نفس الوقت أسوي شيئين أو ثلاثة عادي ما عندي مشكلة.